عشان تتعلم اللغة لازم يكون عندك هدف معين عشان تتعلم هذي اللغة، مثلًا زي السفر لدولة تتحدث هذي اللغة كمان عشان تتعلم بطريجة ممتعة ممكن تشاهد أفلام أو تسمع أغاني باللغة الجديدة، كمان برظه من الأشياء اللي تثبت اللغة إن أنت تلاجي صديج يتعلم نفس اللغة عشان يتبادلون نفس الحديث.